a yaa me̱ccel te̱ti̱me̱ ko̱nu̱n di̱ yang ye̱le̱ki̱n bwang ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r di̱ yang mwi̱i̱ fu̱lu̱nke̱l le̱bdi̱r re̱ she̱ di̱ yang mwi̱i̱ fu̱lu̱ngke̱l yaa me̱cce̱l she̱, yang mwi̱i̱ fu̱lu̱ngke̱l tu̱u̱ ni̱bi̱ nyi̱m shi̱ne̱ di̱ shi̱nẹ ko̱ me̱ yaa me̱cce̱ me̱ yaa me̱cce̱ me̱ yaa me̱cce̱ kwangshi̱n mi̱ ke̱e̱bi̱ fang noom we̱na tu̱u̱ yang be̱e̱ti̱ke̱l me̱ mi̱ bwang fang noom e̱ na yaa me̱cce̱ ka fang yim ne̱ me̱ nu̱bu̱ she̱ bwang kar nu̱bu̱ bwang fang noom e̱ di̱ nu̱bu̱ she̱ kwad yang ki̱ye̱ri̱ngke̱l ke̱e̱di̱ o̱ nƴu̱wo̱ fi̱m ne̱ me̱ kune le̱bdi̱r re̱ me̱ kune ye̱r ye̱ so̱ fo̱no̱ mu̱ yi de̱ fo̱ro̱ koro̱ ni̱bi̱ we̱ maa yim ne̱ te̱ti̱me̱ ni̱bi̱ we̱ nyu̱wo̱ li̱mdal te̱ti̱me̱ yi de̱ mu̱ so̱ mu̱ lam bwang di̱re̱ kwange̱ mu̱ yang yo̱k shi̱ di̱ we̱ kwad ke̱e̱di̱ wo̱ro̱ na we̱ saa shi̱ di̱ yang mwi̱i̱ sa shi̱ mi̱ yele mi̱ bwang ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r mi̱ yang sabbu̱ti̱ mi̱ ma mi̱ yang maa noom. Atti̱n mi̱ faam nyi̱ yaa diin na nu̱bu̱ she̱ lo̱b di̱re̱ fiidi wani̱ yele di̱re̱ fiidi bwang ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r na yaa me̱ccel me̱ na yaa me̱ccel me̱ kwangshi̱n di̱ mi̱ yang maa tu̱u̱ kwad di̱ mi̱ yang maa shi faa shi kuwo mi̱ yele mi̱ bwang ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r re̱ lo̱b mi̱ dure me̱ mi̱ yang kwang yele dure me̱. mi̱ bwang ke̱e̱shi̱ a yaa me̱cce̱ mi̱ kwang yelekel yaa me̱cce̱l me̱ na yim na da mi̱ yim mangke̱ maa mi̱ nyi̱m bu̱ coo tu̱m me̱ yim ne̱ mi̱ mangke̱ coo tu̱m mi̱ mangke̱ maa ko̱ shi̱i̱r mi̱ nyi̱m bu̱ maa koma lo̱b mi̱ yaa bu̱ sobkin mi̱ maa bu̱ balla mi̱ maa bu̱ ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r mi̱ yim ne̱ me̱ fi̱m fi̱m ne̱ me̱ we̱ kanmi̱n mi̱ na kekkedek ne̱ ti̱ye̱ bu̱ti̱ na ko̱du̱ ku̱u̱ra ke̱e̱di̱ we̱ bi̱yo̱ko̱ ku̱u̱ra ke̱e̱di̱ we̱ bi̱yo̱ko̱ ku̱u̱ra ke̱e̱di̱ we̱ bi̱yo̱ko̱ di̱ kwad me̱ kuwo tu̱u̱ ni̱bi̱ maashi̱ e̱. Yaa me̱cce̱l te̱ti̱me̱ mi̱ we̱ kuwo shi wani̱ maa shi̱i̱r nyi be wu̱ko̱ maa shi̱i̱r nyi wu̱ko̱ we̱ maa koma wu̱ko̱ di̱ maa nangji̱ wu̱ko̱ di̱ yaa fii sobkin wu̱ko̱ di̱ faa she̱l maaki̱n kwad mi̱ we̱ kuwo shi̱ di̱ mi̱ ma mi̱ yang yim mi̱ yang ku̱u̱ra shi̱ nu̱bu̱ ko̱nu̱n she̱ maa tu̱u̱ ko̱nu̱n she̱ faa mwi̱i̱ki̱n ko̱ro̱ she̱ a mfe̱ ni̱ maa suu shi̱ne̱ she̱ mi̱ ma mi̱ yang ke̱l Yamba, Yamba yikar ye̱ ke̱ tu̱u̱ nu̱bu̱ ko̱ maashi̱ o̱ mi̱ ma mi̱ mwi̱i̱ maashi̱ ka mi̱ soo ka tu̱m she̱ di̱ ka mi̱ yaa ke̱e̱shi̱ fiye ka faa she̱l maaki̱n she̱ ka mi̱ maa te̱e̱ di̱ mu̱ kuwo mi̱ ma mi̱ kun mi̱ tacci̱ coo tu̱m mi̱ kam ne̱ coo tu̱m, mi̱ kam coo tu̱m di̱ mu̱ kuwo mi̱ tacci̱ koma mi̱ ta koma di̱ mu̱ kuwo mi̱ bwang nye̱ du̱ro̱ dur a yaa me̱cce̱ yaa me̱cce̱ a yaa me̱cce̱. Be̱ mi̱ bwangke̱l ke̱e̱shi̱ tu̱u̱ ni̱bi̱ ku̱u̱ra bu̱ ni̱bi̱ yang ye̱shi̱ a so̱ wani̱ ko̱ dishe mi̱ kuwoshi fa wani̱ ko̱ maashi̱ shi̱i̱r nyi fa ko̱ fanshi̱ she̱ di̱ kwang fa shi̱ she̱ di̱ maa shi̱i̱r nyi ka mi̱ ka mi̱ maashi̱ tu̱u̱ bwi̱i̱r ka mi̱ maashi̱ tu̱u̱ kwange̱ di̱ na me̱ maa tu̱u̱ kwange̱ me̱ maa tu̱u̱ kwad me̱ maa tu̱u̱ di̱ ke̱e̱shɪ fo̱o̱re̱ le̱bdi̱r re̱ me̱ kawai na wu̱ri̱l Nyanne̱ di̱ diwe di̱ a yaa me̱cce̱l te̱ti̱me̱ wu̱ri̱l Nyanne̱ wani̱ dikko be̱ ta be̱ ta di̱re̱ kari̱ng di̱re̱ na ko̱du̱ mu̱ yim be mo̱ mu̱ mangke̱ ke̱l Yamba a kam ne̱ yaa me̱cce̱l mo̱ mu̱ mangke̱ yim a kam ti̱i̱bi̱re̱l ni̱bi̱ mu̱ mangke̱ sob shi̱i̱r mu̱ lam bu̱ yim na ni̱bi̱ di̱ wu̱ri̱l Nyanne̱ na di̱ diwe̱ di̱ na ku̱u̱ra ke̱e̱di̱ kwangshi̱n di̱ diwo di̱ na ma mu̱ mangke̱ ma ka mu̱ mangke̱ maa nyi̱i̱di̱r di̱ ka mu̱ mangke̱ ki̱r re̱b di̱re̱ di̱ mu̱ kuwo na ko̱du̱ wu̱ri̱l Nyanne̱ wo̱ro̱ diwe̱ di̱ ki̱ni̱ng ko̱ mu̱ kuwo mu̱ yele mu̱ bwang ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r mu̱ sabbu̱ti̱ a maa tu̱u̱ bwi̱i̱r lo̱b nangshi̱ wu̱ri̱l Yamba wani̱ dikko na ko̱du̱ mu̱ maa tu̱u̱ bwi̱i̱r re̱ di̱ ya me̱ccel mo kwang bu di mu dure mun nyim nyim yaa me̱cce̱l mo̱ kwang bu̱ di̱ mu̱ yi bu̱ li̱m li̱m na kadi̱we̱ di̱ mu̱ yi bu̱ li̱m li̱m na fang yim ne̱ mo̱ na yi̱ri̱mbu̱l mo̱ ka nu̱bu̱ bwang di̱ shii bim de̱ di̱ mu̱ yim bu̱ li̱m li̱m na nu̱bu̱ she̱ ko̱du̱l wu̱ri̱l Yamba di̱ diwo di̱ mu̱ kuwo mu̱ yele mu̱ bwang ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r bwang mu̱ we̱ yim na ni̱bi̱ mu̱ we̱ maa tu̱u̱ nyine nyine kwangshi̱ne̱ ko̱du̱ mu̱ yim kwangshi̱n. Ko̱du̱ mu̱ kwagshi̱n mu̱ mangke̱ na she̱l maaki̱ne̱ ku̱u̱ra ke̱e̱di̱ yang bi̱yo̱ko̱ wani̱ mu̱ yim ko̱ kwangshi̱n o̱ maa shi̱i̱r nyi ko̱du̱ di̱ bi̱yo̱ di̱ mu̱ kuwo mu̱ kun mu̱ ta maa suu shi̱ne̱ she̱ ni̱bi̱ mangke̱ ku̱u̱ra shi̱ ti̱ng ma mu̱ ma ma suu shi̱ne̱ she̱ mu̱ kuwo mu̱ yele bu̱lle̱ mo̱ kawai mu̱ maashi̱ ka shi̱ne̱ she̱ nangshi̱ mu̱ kuwo be̱e̱le̱ be̱e̱le̱ be̱e̱le̱ be̱e̱le̱ be̱e̱le̱ be̱e̱le̱ mu̱ daku̱m kaba mu̱ daku̱m kaba mu̱ daku̱m kaba mu̱ daku̱m kaba mu̱ we̱ maa ke̱e̱shi̱ tu̱u̱ bu̱lle̱ mo̱ mangke̱ maashi̱ e̱, di̱re̱ wani̱ yelekin maa ke̱e̱shi̱ tu̱u̱ bwi̱lli̱ mangke̱ maashi̱ e̱ di̱re̱ wani̱ yelekin maa ke̱e̱shi̱ tu̱u̱ bwi̱lli̱ wani maashi̱ e̱ ka yele bwang ke̱e̱shi̱ tu̱u̱ ni̱bị yang ye̱shi̱ so̱ wani̱ kuwo mangke̱ maa shi̱i̱r nyi ko̱ ko̱ di̱ tacci̱ fo̱no̱ bwi̱lli̱ mangke̱ maashi̱ ka ni̱bi̱ ye̱ so̱ ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r ko ni̱bi̱ ye̱ so̱ ke̱e̱shi̱ wu̱ri̱ di̱ di a a yatti̱l du̱ro̱ ko̱ di̱ sa maa shi̱i̱r nyi wu̱ri̱ bwi̱i̱r bwi̱i̱r re̱ wani̱ yele di̱re̱ shi̱ ma ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r lo̱b wu̱ri̱ kwange̱ wani̱ yele di̱re̱ di̱re̱ bwang ke̱e̱shi̱ shi̱ɪr a yaa me̱ccel te̱ti̱me̱ mu̱ we̱ yang di̱ a dur nunde mu̱ we̱ yaa me̱cce̱l mo̱ di̱ na ko̱du̱ ke̱e̱shi̱ ku̱u̱ra ke̱e̱di̱ biyo̱ nu̱mo̱ di̱ na mu̱ yang bwe̱lka turkome di̱ ke̱e̱shi̱ ku̱u̱ra ke̱e̱di̱, di̱ di mo̱ mu̱ so̱ kanti̱ ke nyaa bwalka ammi̱na mu̱ yelekin mu̱ yang bwalka ammi̱na na ko̱du̱ mu̱ yaa me̱cce̱l mo̱ a nunde kwangshi̱ne̱ di̱ ke̱e̱shi̱ ke̱e̱shi̱ ku̱u̱ra ke̱e̱di̱ dikko ko̱ mu̱ yaa me̱cce ko ko̱nu̱n kale̱l mo̱ mu̱ din fa mu̱ yaa me̱cce̱ ko̱ ko̱ ni̱bi̱ kar ni̱bi̱ kar konun maake̱l shi̱i̱r nyi fo̱no̱ kale̱ mo̱ mu̱ din mu̱ nyu̱wo̱ ku̱u̱ra ke̱e̱di̱ wo̱ro̱ diwe ku̱u̱ra ke̱e̱di̱ di̱ wo̱ro̱ diwe ku̱u̱ra ke̱e̱di̱ wo̱ro̱ diwe mu̱ kuwo mu̱ di a maa ke̱e̱shi̱ tu̱u̱ ni̱bi̱ maashi̱ e̱ mu̱ so̱ yaa diin na ni̱bi̱ di̱re̱ wani̱ kwang yelekin ke̱e̱shi̱ ko̱du̱ di̱re̱ we̱ yaa me̱ccel te̱ti̱me̱ ko̱ di̱ mu̱ we̱ yang mu̱ we̱ yang mu̱ we̱ yaa me̱ccel te̱ti̱me̱ ko̱ mu̱ maa shi̱i̱r ni̱bi̱ we̱ kuwoshi di̱ na mu̱ we̱ maa shi̱na shi̱ne̱ she̱ tu̱u̱ bwi̱i̱r mu̱ we̱ maashi̱ ni̱bi̱ we̱ kuwoshi di̱ mu̱ lam bu̱ ni̱bi̱ ko̱du̱ mu̱ we̱ tu̱kku̱ shi̱ mu̱ we̱ tu̱kku̱ shi̱ mu̱ we̱ tu̱kku̱ shi̱ di̱ mu̱ kuwo ke̱e̱shi̱ ko̱du̱ na be̱ ko̱du̱ ni̱bi̱ nyi̱m di̱, atti̱n mu̱ lam bu̱ ni̱bi̱ nyi̱m a be̱ ko̱du̱ ni̱bi̱ nyi̱m shi̱ne̱ she̱ di̱ mu̱ dib shi̱ne̱ she̱ mu̱ ye̱shi̱ mu̱ so̱ ka tu̱u̱ tu̱u̱ na mi̱ maashi̱ e̱ fa ko̱ ni̱bi̱ di̱ nyi̱m yelekin ne̱ mo̱ mu̱ di̱b suu shi̱ne̱ she̱ yaa me̱cce̱l te̱ti̱me̱ wo̱ro̱ we̱ ka tu̱u̱ kwange̱ mu̱ maashi̱ tu̱u̱ kwange̱ mu̱ maashi̱ e̱ di̱ mu̱ kuwoshi mu̱ so̱ kale̱ mo̱ mu̱ din Ka mu̱ we̱ yi̱kar ni̱bi̱ mu̱ we̱ yi̱kar ni̱bi̱ mu̱ we̱ yi̱kar ni̱bi̱ kwad mu̱ we̱ yi̱kar ni̱bi̱ kwad a burka lo̱o̱ bwang mu̱ nang kwe̱e̱ke̱ din mu̱ yi̱karke̱l ni̱bi̱ na ko̱du̱ mu̱ kuwoshi nang ku̱ngku̱ ni̱bi̱ di̱ ma nai̱ mu̱ bwaar di̱ mu̱ yang ye̱shi̱ mu̱ so̱ wolmo fa ko̱ mu̱ bwaara fa ke̱e̱bɪ kale̱l mo̱ mu̱ din a ti̱me̱ ko̱ nke̱e̱bi̱ kale̱l mo̱ mu̱ din a burka lo̱o̱ ko̱ mu̱ ko̱ mu̱ yele mu̱ bwang mu̱ maa nyi̱i̱di̱r na mu̱ wani̱ nyi̱ye̱ shi̱i̱r na ni̱bi̱ di̱ bwangki̱n yele mu̱ mangke̱ nyi̱ye̱ shi̱i̱r na ni̱bi̱ na mu̱ wani̱ maa tu̱u̱ kwange̱ di̱ bwangki̱n tu̱u̱ kwange̱ wo̱ro̱ be̱ mu̱ yele mu̱ mangke̱ maa tu̱u̱ kwange̱ wo̱ro̱ mu̱ bwang ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r na mu̱ yim kekkedek na ni̱bi̱ mu̱ ma nukun na ni̱bi̱ di̱ mu̱ kuwo ke̱e̱shi̱ ko̱du̱ mu̱ kuwo di̱re̱ bwang fang we̱lshi̱ bwang yang ko̱bu̱ngke̱l ke̱e̱shi̱ ti̱bshe̱ shi̱i̱r ka ko̱bu̱ng taami̱ ka ko̱bu̱ng ke̱e̱shi̱ tu̱u̱ ni̱bi̱ fatti̱nshi̱ fere a dur fuu di̱ mu̱ kuwo di̱re̱ di̱ yele bwang ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r yaa yaa ko̱bu̱ng shi̱i̱r ko̱bu̱ng shi̱i̱r ke̱e̱shi di̱re̱ kam yatti̱ mu̱ kuwo di̱ yele bwang ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r yaa me̱cce̱ ka bwang so̱o̱ ka bwang kombole ka ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r na fede di̱ mu̱ kuwo yelekin bwang tu̱u̱ she̱ yang ne̱ she̱ bi̱yo̱ yelekin bwang fang we̱lshi̱ saa shi̱ ka ke̱e̱di̱ shi̱ din ku̱u̱ra ke̱e̱di̱ a kubinel te̱ti̱me̱ wani̱ yele di̱re̱ bwangki̱n di̱re̱ bwang fang we̱lshi̱ saa ke̱e̱di̱ shi̱ din maa nukun maa ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r mu̱ kuwo ni̱bi̱ ye̱ so̱ a wani̱ di̱ nyam wani̱ ko̱ di̱ nyam. Atti̱n ni̱bi̱ nyi̱m bu̱ so̱ wani̱ nang ko̱nu̱n ko̱ mangke̱ di̱ kara wani̱ ko̱ maake̱l tu̱u̱ ke̱e̱bi̱ she̱ ko̱ ni̱bi̱ ye̱ so̱ wani̱ de̱ maashi̱ shi̱i̱r yi de̱ naa ni̱bi̱ nyi̱m bu̱ so̱ wani̱ ko̱ na ke̱e̱shi̱ yaa me̱cce̱ bwi̱i̱r bwi̱i̱r nang ko̱ ko̱ di̱ yele di̱ maa shi̱i̱r nyi mu̱ nyu̱wo̱ ni̱bi̱ di̱ tacci̱ ke̱e̱di̱ so̱ wani̱ di̱ yele wani̱ di̱ yele wani̱ bwang kẹe̱shi̱ shi̱ɪr mu̱ duro mo̱ tu̱u̱ ni̱bi̱ saa shi̱ e̱ mu̱ yang nyi̱m shi̱ mu̱ duro mo̱ mu̱ bwang ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r mu̱ bwang she̱l taadɪ di̱re̱ wani̱ yele duro a yaa me̱cce̱l te̱ti̱me̱ shi̱ a dure she̱ lo̱b wu̱ri̱ bwi̱i̱r bwi̱i̱r re̱ ma, wani̱ yele di̱re̱ ni̱bi̱ wani̱ sa di̱re̱ bwang ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r ni̱bi̱ wani̱ yele di̱re̱ ni̱bi̱ wani̱ to̱ngko̱r di̱re̱ na di̱re̱ kun mangke̱ na shi̱i̱r di̱ ni̱bi̱ wani̱ to̱ngko̱r di̱re̱ nyi̱ye̱ shi̱ne̱ mwi̱i̱ki̱n nyi̱ye̱ shi̱ne̱ sobkin, mu̱ kuwo ke̱e̱shi̱ fo̱o̱re̱ di̱ bwang ke̱e̱shi̱ nye̱ du̱ro̱ di̱ bwang ke̱e̱shi̱ nye̱ du̱ro̱ dur bwang di̱ shi̱ yi̱kar ni̱bi̱ fo̱no̱ naa fanshi̱ she̱ ke̱e̱bi̱ ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r kun a kam kubine nyi̱m bu̱ ko̱ shi̱i̱r be̱ ni̱bi̱ di̱ to̱ngko̱r di̱ bwangke̱l ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r di̱ maa sobkin di̱ nyi̱m shi̱i̱r kar be̱ di̱ bwang ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r, di̱re̱ wani̱ yelekin a nunde cum cum a te̱ti̱me̱ ko̱nu̱n yelekin ko̱ro̱ ke̱e̱shi̱ ko̱du̱ wani̱ bwangki̱n.